<noise> Keɓtaynga surki kam e naftinira e ayyonisation process heɓta, koo ko mananaa surki, demmbo fuɗɗa hooloore, fuɗɗa hooloore ngam yimɓe annda mburtoo gaɗa ko haandi.